المطبخ الاسترالي أثرت فيهو تقاليد الشعوب والناس الجو سكنوا البلد وكان المطبخ البريطاني عنده الأثر الأكبر كونه أول من سكنوا الجزيرة ويتوسع المطبخ بعد كده ودخل فيه الأكل الآسيوي وشعوب تانية كثيرة جات سكنت البلد لكن أشهر حاجة عندهم اللامينتون وهي معروفة بأنها طورتة استراليا الوطنية